One of ley funny tin wer nah happen ever any time I sit down I see dah my boy yeah every day I can give him ley code oh we wor here hustling oh we go we buy our goods on ley road you know on ley main road or in town we bring our thing dem to come seh so this man say he talk to one of his friends from high school ley man in monrovia nah and ley man won dv ley man coming go america so ley geh space somebody name wer he use <hesitation> in ley family and ley person nah here nah a been making way to get to ley person no way so ley man mon come and use dah name so ley can process all his document and tin dem to go to america becor he nah win dv. Our boy he nah even share ley information with us oh ley man dem started looking for thing dem first ley man lil machine dah he geh to go do his lil hustle to go on ley gold mine and tin dem ley man went ley scale wer can weight ley gold and tin dem on it ley man collect it ley man sold it ley man had his machine katakata ley got dah one again ley man roc <hesitation> Rock it, yeah, so when ley wor going nah he left hundred <hesitation> one fifty with his woman us say he coming go to america nah ley whole town everybody nah geh party for ley man nah ley man coming go america he nah even reach monrovia yet to see what happen he went he and his man went to foreign affair ley man put him somewhere they ate food everything ley man he wor coming he went he brought passport form and tin dem they went he pass through ley hallway he pass- he pass to ley area ley felt dah <hesitation> you know everything wor super not knowing ley man wor geh getting ley form and tin dem on ley side ley man make sure he use ley man he ate all ley man money ley man came back infact he's dey <hesitation> ley tin looking too ley tin too funny every body can call him former rich man nah ley man nah go america again anytime I see dah man dah lacking for me dah laughing.